Ny ilà ny vata fampanitsina na frizidera moa ty fahaizanay azy. Raha rey zany, laha misy zany ty raha tianao ho hajary, ohatsy hena io, ohatsy rano, la tianao i hanitsinitsy avao tsy ho simba, la hajarinao anaty vata iny ao i. Zay zany ny ilana aniny.